Ekyisoro ekyinene ekyanamathalhangira ekya ekyangamathalhangira ekyika saghisaya, yemburura eyikabya omwamaghetse. Ngayilhangirira okwasukuru kwekatwe. Ibikasa ibyalhira ahathukasathira. Ibikasa ibyalhira okwabalaza yesukuru neru <hesitation> ngakyilhangira omwaka mughuma amabirihwa. Thwabyayu ithunemusoma neryu ngamakyilhangira neryu bamathubwira ambu bwanu ekyisoro ekyi ikyo erihika hakuhi nakyu kyikakusara. Sikyirikulya aliwe kyikakusara ikyakusiya ahu kandi ambu kyikathibitha kutsibu siwangakyisinga. Neryu ekyu kyekyisoro ekyanamathalhangira